Preferirìu cuntrulé le machine perché së le cuntrole pa ti pöle <hesitation> a pölu pas esi cuntrulà, ënvece i animal a s'cuntrolu da sul